Kõgõ tähtsämb om arvu saiaq, kas ommaq ütidseq huviq ja vähägi sarnadsõq põhimõttõq. Et ku tuu om väega erinev, sis ei lääq mitte. Selle et sis om niimuudu, et tuu suheq saa kibõhõhe otsa, et täl ei olõq pikkä ika. Et piät olõma sääntseq mõtlõmisõq ja mõttõq, miä köütväq nigu kokko kats inemist.